Ussõ panõt lukku, sis ei saaq kiäki sisse, kel olõ-õi võtind. Tuu muidoki um sis iks kimmämb tunnõq, ku kiäki manoq päse-eiq. Kas autol näütüses vai ka majal.